“डर” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिली बात असुरक्षा, चिन्ता और ना चिनेन्से डरानो याद आत हए । डर कहोक एक प्राकृतिक भावना हए जौन हमके सम्भावित खतराके सामना करत पेति उत्पन्न होत हए । जा भावना हमर सुरक्षा और अस्तित्वकि ताहिँ आवश्यक हए काहेकि जा हमके सचेत और सतर्क रहन मद्दत करत हए । डर केवल शारीरिक खतरा इकल्लो ना हए पर मानसिक और भावनात्मक असुरक्षासँग फिर जुडो हए । डर हमके असमर्थ, कमजोर और अनियन्त्रित महसुस करबान सकत हए । जा हमर निर्णय और काममे प्रभाव पारन सक्हए और कभिकभि हमके हमर इच्छित लक्ष्यसे पच्छु हट्बात हए । पर डरके समझके और स्वीकार करके, जाके नियन्त्रणमे लाएहएँ तओ जा आपनके अग्गु बढन मद्दत करन सक्हए । कभिकभि डर हमके चुनौतिन्कि सामना करन और आत्मविश्वास निर्मार निर्माण करन प्रेरित करत करन सक्हए । जा हमर सशक्तिकरणकि यात्रामे महत्वपूर्ण भूमिका खेलन सक्हए, अगर हम जाके सकारात्मक दृष्टिकोणसे दिख्हएँ तओ ।